Aa untubwa mbere ou untu bwa mbere ikwitherwa m mpendente muntu utiu utigutijira utigutijira mantu jaria aabati kwithira eethithia e jaa baabokwa ee ethiritwe aaturerete naa wendo naa agatuthomithia mwaka aria tukinyite neethiritwe aagitugwatira aa jaa muchiari ja muchiari utu uturerete ee wenka neethiritwe agiichiitira antu thaai ti ti jaria maingi wonaa muchiari oo mukuru akiithirwa eereraa aana bawe baakethirwa bee baari kana baa baa baa mwiji akeethirwa eebarera naa kuubendaa naa agachiitira kuu kwithirwa eekarabo inyaa kwithirwa akibagwatiraa na kubaathikiria inya ikwithirwa kwinaa igukwitirwaa kwina kuremanwa rimwe gutiremanwo nainyoria naa muchiari untu bungi mpendete ii muntu utikuumba u muntu ukumba kwithirwa aagiikaria gukaraa bwega naantu ba i gukara bwiga naantu bau ba bau bangi aa naakwithirwa ee enaa nkoro ee kurekera. Aa kwi mmwekuru mbthairwa mpendete mono naa imbithiritwe nkimithingata kuuma ndi cukuru aithiritwe akireraana baawe naa thira inyingi mono naa neethirwa aa thaaii aana bawe ibanenete naa uni noo mbuge ii mutegaira m imutegete mono na neethirite ee empejaa nkoro nkoro ee kwithirwa ngikaraa ngikarania bwega naantu aa gukarania bwega naantu guutijou nomtu kwi aantu naa ome beendaa gukuthuria oo uu muntu eenoothuku naawe naa imbiritwe kuooraa inya kwethirwa mantu jaria eethairwa agikaa agikaa agikaa maisha jawe naaja oome antu ibethiritwe bena rumena indi untu buungwiragia atitegaira rumena ruu muno ategaaira mantu jaria jameega aa untu mwenderete nkuruki ii kwithirwa ee koa maisha jawe muturire jwawe juria ati uti muntu ukuumba kumwira ugwe nuuthithitie oona noona naatiju kaina mantu ajeekira nkorone akarite maisha jawe na thaaii inkwithirua nkimugwirua mono naathiritii kuthora thaaii aana baawe ibarerei naagukara bwega kwithirwa agiichitira gukara naana bawe ikwithiritwe gwimpainga gurarainyani naa mwana bokwa gu gu gukara nwee na kumumenyera kwina mwari ungi kinyawe mpendete mono. Eethiritwe aa ethiritwe agikara naantu bwegaa na gutwikira maisha jaawe noa oome uuni ntiana monoo a gukonia maisha jakwa uria indi ingwiritue ii uria ethiritwe kwithirwa eena a akiaa antu nkono a akibukariria akabwira uria buabti gukara muturire ndina antu babingi mono mbithiritwe ngitegeera naa inkwigua beengwiria mono ii uria bagukaraa nontuu untu bungi mpendete kwii muntu ii nkoro iinjega muntu kwithirwa ukiaria na antu uria kubati ti muntu akuthurira ukamu kanaate ubati ukeethirwa muntu iganuei nontu bwithairwa buri untu buuthuku mono ukamenana naa muntu buugata bukamanaa noontu ugwe waigwa buutiganua nwee ugeeta ukamana na muntu uu noarege guukira riunene ukathithia atia ukaambia naa ugakara ukiigagua nkoro buuthuku nkoro iikitharite ukiigagua u u ugakara nkorono ukiugaa kaaba ndiimwariria kaba ndii ndiita nkamwariria tuka tukeethirwa twimama twina weega ee. Untu bungi ikwithirwa wii wiita gutwikina antu gwita kuriungira muntu nya kethira umwendete uria ind ita umutegeere ontu kwi untu bwithiritwe bwikarikaa bwikarika njaa kwithirwa kwira muntu kwira kwira muntu ugukaraah njaa iu ii au ka rutere atiaragia naantu mono naa antu baajukiria untu jaa buu untu buu ijaa muntu uu ori umuthuku indi antu baakara ba riamuthia antu ba mwa mwanowe amejire eethiria mamiowe nakuite na ikwithirwa kwina antu njou indi batitaa ku uthikiria ukenthira muntu uu mwekuru uu ara arakwire ou uu ntuku inya ithetu chiikurukitu indi uti muntu ukwenda kumutwikiria u ukende kuethia utikara naantu bwega noontu ugwe wiitegere antu naa ugwe na rutere rwaku uriuga muntu uria naakuthwinee kana atikwendete indi tutikaranagia rionthe na kwendana tukaranagia naantu uria kubati naa uti njira injeega ya gukarania naantu kwithirwa ugi ugitwikiria muntu kumukethia bukanyua nya chai aamwe tii Ti ti kia inya bu bwaria mantu jamainngi indi gutukwiria muntu ukamukethia ukoona nabui buru i inyaa buu niuntu buubwega untu bungi kwithira wiigwiranirua naantu riri antu baagwiritue tiga kwija kureta mmh kiriro kana ii nontu rionthe tuchwaaga gikeno naa oume indi thina ka kana ku muthuro jwiretaa jwiretaa yatukaa baa riu ugaa untu bungi mpendete kwi antu ii muntu ukuthikiria muntu ugukaranthii aaakuthikiria na bukeethirwa bu bukiumba kwaria nya kethirwa tii mba ti kwarie ti kwaria uria moono nyabu noo bwega aa ha naa untu bungi mpendete ia niutheru muntu umutheru muntu ukwithirwa enjukiria utheru jaa untu buubu ja gintu gintu gikiega uu tha tugaa utheru kwithira wii umutheru ii akui na kwithirwa uriakui na Murungu aa naaimpendete antu beendete kugwira ti rionthe muntu naathuri rionthe muntu naakwithikiraa. Uunii impendete kuwirua mono kii akwa nontu kugwirua iku kugwirua atuchwaga kugwirua na mutharu na mantu jamaii ijeiretaa nyajo indi oo buria bweja ukabujukiria oo uria buri noogakara uria kubati aa untu bungi impendente muntu weendete aana aana tugaa ii araika nthigurune iiji impendete muntu eendete aana oojaria balabokwa endete aana aa aana mbuga aana bethaira beee kitharimo naa muntu utiendete aana ntigwitikio twi kwi antu tumba kwithirwa tukiiganua aa naa muntu wendete gutethania na muntu wira nkoro ee kunjara na muntu eena nkoro ee ee muntu wira nkoro ee karekanira antu kurekanira iiku manu jonthe noontu kurekanira nakuu inyakuu muntu akuatiritie atia bubati kurekanira indi kinya kethira kwii mantu jati ja kurekanira na ntiendenti muntu uu ukurikira muntu ungi urongo uu ukarikira muntu mantu jatibatii ugaa ugaakunkumara muntu agaikua nchela nontu bwontu wiiji aatithithitienontu jau ijakarikite nyajo njaa naa untu buu imbiji antu baoria baathithagia ou ibethirwa batikanga na thayu ibothagirwa baa chumbukite rionthe rwiiji ooatirie muntu atikaatiritie. Naa weetire ookukumana aikua nchela naa akara nau gutirio ukeethirwa wina gikenoo uthithiritie muntu untu buuthuku untu bwamuthiaa kaa kara na wiiguithanio kiri antu bonthe.